Yete abasaiza okwekeberesya okanso okanso okanso okansa wana wanani balina kwaba mumadwaliro leke babakebere ttu aa no no no n'obwenzi bwona obwakaliriirye ee kyona tukibazuku obwenzi bwona obwakaliriirye emambya n'oyendy'oni budi n'oyendya odi budi n'oyendya odi ebbaibuli ekoba eti kyosiga niky'okungula eee wembe abakazi bendye emambya oyendy'odi oyendy'odi okyuse ka kukyusa engoye era ekizwi okuzwa ekikwiza okuzwamu okwiiza kulwala kansa ngoyo so so abasaiza abairabange nkubakuburiza nti bba n'omukazi waamu oyo akkumala gwokusobola gonza okweyeta wa maani buli gyokanga okwendya oni n'odi n'odi n'odi n'odi n'odi n'odi okunkomerero okungula mbibyo bakwaba okuteekamu olupiira lulimu obuzibu bwalwo ni era okufa kwamu kukwiza kutandikira mpawo okanca eyakiboine nakoba nti bba n'omukali waamu omwe yaboine nga niye akakusobola we naye ati we olwaleero emambya oli ku Luusi budi oli ku Jane buddi oli ku siiko budi oli ku bbittu okwiiza kukanjai naye era ati buni nkukoba gonza nga okansa yeena aliwo naye twabe twekeberesye naye twekuume twabe twekeberesye batuwerye obujanjabi obwire nga bukyali naye twekuume aa bba n'oppatana waamu oyo bba n'yo akkusobola okwewala ebiyinza okwiiraku.

Abantu abamwei banywi bamukago olwa nsonga nti bakolagana, abandi tibanywi bamukago kubanga bayina obukubagano okunsonga ezikwekusa okubya matakali, ebya abaana amwei n'ebitugwa byebooroora

Ebyanyegesya biyambire eka yange nadala nfunire amagezi okubba nga nkusobola okwekulaakulanya nimwo binyambiremu bityo.

Hmm olwakubanga abakazi bani ebisera ebikusinga obwingi nibo baba ekka kyandibaire kisai we oruwasa oba akyali kuwasa aaa swaganaku e family ezibonekere nga ze zisomereku ku nolireta omukazi nga tasomere okanca akusasira mbe ebintu nabibonera omu angle ya kusoma naye ebisera ebikusinga obwingi abantu oleta omukazi tiyasomereku tamaite na kusoma olusi okanca nataskusasira ne ekka eyo tesoma nolwekyo nandikobere nti abakyala lwakuba nti ebisera ebingi ninywe buba ekka ninywe muba na baana iswe tuba tukuswagana school fees abaana bani tubazenge nabo okubigambo bya nsoma tubalengeze nga obwire bukyali leke basome neka zaiswe okuba ku zikwiza kuba nga zikuyambibwanaye omaama niyaba nga tafiireyo okunsonga ya kusoma n'abaana bona tebalisoma izukira toye omubyere omusaiza ebisera ebindi tobawo kusai iye abaana bani okubaza nabo so haa okubawo okusoma kwaba omukazi oni nsonga gyikoto muno mwikare omukazi nomusaiza abaana mu mubatekemu omwoyo gwa kusoma mpozi nekyindi mube banywani ba baana banywe babyere abakusinga obwingi olusi tubabogoirambe nolundi naye omwana ba munywani wabwe munywani wa mwana wamu oli mubyaire Nate nomukago kubemu olusi kyikwiza okutuyambamu

Omuntu e peleesa yamwe nga eri igulu abba takwicca kusai, abba akutuuyatuuya buli kaseera amwe n'entunusi zaamwe okubba nga zikukubbira kumwei kumwei.

Aaahh okubakobeera ebikwaba omumaiso omuiyanga kubanga kyempulire kyona kyona ekitundu kyange mbakobera ekikwaba omumaiso nimbategeza nekibalina okukola era nitucikola aahh nokukola e gurupusi ebibina byona biriyo nitubanga tukwaba tukutambura amwei ne gavumenti byekwendya.

Nsinga kwendya mmere ya kaita akawunga ebiyata amwei n'omwogo niyo mmere esinga okumpomera nigyo gyenyendya okulya ebiseera ebisinga

Aa omubiseera byange ebya ddembe nyumirwa okusoma e bayibuli era omubiseera byange ebya ddembe nyumirwa okusoma e Novozi aa n'okuwuliirya amawuro agakufa omuianga.

Aa mpozi obu obu engeri gyetuyinza ekidukano omukitundu kyaiswe nikwo okubba nga tuli bayonjo obuyonjo kikulu muno ate te byetukulya tubiswekeku ne kindi tunywe amaizi agasumbe ekidukano kikwiiza kukanga ekidukano okubbanga omuntu yayi yayi yayi yajwiire yanywiire oba olyawo o bbi ka nkibaze mbe ntyo yanywiire obbi ee obbi nikire nikireeta ekidukano mpozi nobucaafu aa obwaka obwakaliriirye nibyo bikuleeta e kidukano nebyokulya ne ngalo zaamu ozinaaba ddi so tubbe bayonjo.

Aahh okutuyaniira kamwei okububonero bwa kulanga nti e puresya za muntu ziri aiguru, okulumirwa omutwe okusanyalala amagulu, aahh okuba entununsi kyona kikusobola okulanga nti e puresya eri aiguru.

Kyabulabe nti omuntu okusobola okuba nga ayina akawuka ka musayi kawuku ka mu musayi tugeza nka kawuka la sirimu oba okabotongo niyesala omusayi neguba oku kirita eyo wena te noba nga ogyisalisirye ekyamukisa ogubi wena niwesala ekirita eni ekozesebwa nka ekitubanbulya akawuka ako era kyabule muno nti etambulya obulwaire bwa mu musayi

Uumm abantu bampaire amagezi abantu ni bafunire amagezi aa amagezi agoo aa nibagateeka omu nkola ebintu bibabegeserye nibabiteeka omu nkola so nikubba okulima abantu bakufuna amagezi omu buliisya oba akuliisya aa nibabba nga bakuteeka omu nkola n'osanga ngabiyambire bitumbwire ebyankulakulana byabwe.

Elangi eziri omu bendera ya ianga kuliku egitukuliki egiiragazu amwe n'eyakyenvu nizo ezo elangi eziri omu bendera eyaianga lya Yuganda kuliku egiiragazu eyakyenvu amwe n'egitukuliki oba egimyuki.

Haa etugunire endwire buli kimwei kubanga isyena isyena bali omu masomero bakusoma ndowo mwana ali ekka kuba nti takusoma kubanga isyena isyena tukimaite nti omuntu atasomere haa takuba na mugaso omwiyanga

Omusaiza agwaniire okwekeberesya o sukaali buli luvanyuma lwa myezi isatu kubanga nkusuubira n'obba nga oyabire omu ddwaliro niwaakalawo ebbanga lya myezi isatu awo omuntu abba akusobola okwirayo omudwaliro nibamukebera omubiri gwamwe singa wabba nga waliwo empindukainduka ezigulimu awo ni ebyoma bya ddwaliro bibba busobola okubba nga bikuzibona nibamutegeeza ekituufu k'engeri nayemereiremu omundwaire eyo eya sukaali.

Ndoowo kivuga kyenkwekakasa kukolesya wabula ngezesyaku okukubba engoma amwe n'engalabi naye nga timbimaite kusai nti ndi mukugu omu byo.

Abaana abo naddala mbe abato nibabba omubifo k'ebyo ebicaafu baitaa bo buli kyaboine alya mbe bainza okunywa agaizi k'ago buli lwanywa agaizi gabba gakwaba kumwingira o munda gabbe nga gakumudukanya.

Omusaiza ayina okulya emeere yamwoogo, emeere ya kaita, akawunga amwei namatooke okwo nikwo oimbye emere ejinji yona yona nadala emere erimu ostachi.

Haaa aliyo mukeyikeyi naye abantu tituli kubi munoo kubanga byetwasimbire aahh tukungwiire era amazima gali nti enzala teroowo bbe nke sizoni edi eyawaire naye ati enjawulo eroowo kubanga abantu bali mukungula.

Hmmm okwa ku nadala okwekeberesya kiba kikwendya buli mwezi twekeberesyenge naye ebiseera ebisinga busobozi Nate buli mwezi kiba kikwendya twekeberesyenge

Omuntu alwaire omusujja gwamubyenda oyinza omubonera okubanga omubiri gukwokya ate nekindi abba akankana omunda omubyenda, omuntu oyo nobanga ayina obumanyisyo obwo nibwo okubumwei obulanga nti omuntu oni ayinza okubba nga alwaire omusujja gwamubyenda.

Ekka yange ekore ebintu bingi omuli okuteeka abaana bange omumasomero kisikirize abandi okuba nga bona ababwe bakuba omumasomero, okubasasuura ebisale byaisomero ombwiire amwei nokwongera okubiriza ababyaire abaira bange okuba nga bakuteka abaana omumasomero.

Ati ekitundu kyange nkiririirye okusinziira aaa mukuteeka munkola binasomere n'okuba nga nfuukire ekyakuboneraku ekisai ate te ne rizoningi kapasite yange kuba nga yanjawulo so niyo ngeri ginyinza ginyi gyenyinza okkoba nti ekitundu kyange nkiririirye rizoningi kapasite gindi aaa n'engeri gyenkoleseryemu obwegesye bwange bwona bundi ate ninfuna ekyakuboneraku ekisai

Amasomero ga mubyalo gayambireku abaana okuba nga tebakutindiga ngendo z'alai okwaba omu kusoma nekibayamba okwekumira omu masomero era abakusinga bamareku mbawangula okusoma ekintu ekikuleta obwimi bwabe omu kituntu kyaiswe obwamumaiso okuba nga butangaali

Engeri gyenyiza okwetangiramu omusujja gwa nsiri uhm nina kubasya mu katimba kansiri n'abeka yange balina kubasya mu katimba ka nsiri.

Kwensobola okumanyira nti ekizimba ekiri omwibeere nti kyandi nyinza okukibonera okungeri gikizimbiremu ate n'ekindi obulumi bwenkufuna nibyo ebimwe kwebyo byenkusobola okubba nga nkuboneraku nimanya nti ekizimba kini ekiri omwibeere kyandi era oba oli awo nimba nga nkufuna obujanjabi okuruga edi abantu abakugu.

Omukali owanda kyandibaire kisai natandikirawombe okwaba omuirwaro kasita akitegere nti alinda Kyandibaire kisai natandikirawo okwaba omuirwaro nga yakajifunambe abasawo abakugu mbasobola okumukobera biki byalina okukola nokwewala.

Aahh omugaso oguli omukugema buli mwezi oba okuziza endwaire ezanjawulo ezandibaire zikulumba abaana buli lwemugema buli mwezi mubaa nimuzizire.

Haaa ebyanyegesya bini biwanirire ekka yange okuba nti nka nka bwenali nkabudi ekka elina kuba kumutindo olina okuba ne kabuyonjo okuba no butandalo efumbiro enkoko wezikusula buli kimwei kwegamba ekka neba nga buli kimwei kiriwo nebasobola okumanya nti eni ekka

Ebyanyegesya bireeteire omuntu okubba nga akumanya biki byalina okubba nga akwetekerateekera ebyalimuyamba omu maiso eyo omu bwoomi bwa mu maiso.